Bosoom a m'enyi gye ho papaapa yɛ Obiradzi. Dɛm bosoom yi m'enyi gye ho osiandɛ ɔno nye bosoom a wɔwoo me wɔ m'. Na dɛm bosoom no nankasa no so ɔyɛ bosoom bi a ɔyɛ a nsu taa totɔ. Ndɛ wiadze yɛwɔ mu yi no mu ayɛ hyehyeehyew. Ne dɛm ntsi ɔyɛ a m'enyi gye dɛ mewura dɛm bosoom yi no mu. Nsu bɔtotɔ ma famu ayɛ agow na hɔn a woedua ndzɛma no hɔn ndzɛma efifir mma edan mu ayɛ nwin. Beebi a yɛtse no nwin aba mu na nda so ayɛ dɛw. Ntsi nnmm- Obiradzi dze ɔyɛ bosoom a m'enyi gye ho papaapa.